Chekarnieraꞌ mamanki mankie este, xoxamaꞌ axexakoꞌxteꞌ yirumar yiru nemaseꞌe, bennu erbeꞌe mariexieꞌ xababayꞌ <noise> eskokeꞌkwaꞌ maribeꞌbə pexixꞌrbeꞌ mani, lo xama' xixibibi diisaꞌa baydii lo xamaꞌ <noise> axkinaꞌa axt embichixaꞌa aroritzaꞌ rerobertaꞌ kaꞌax̱ꞌtembishiyiili, azeriroli chenolizaꞌ. <noise>